Pi chiddu chi ni sacciu, sti armali usanu li corna pi cummattiri ntra di iddi, pi dicidiri cu’ è chiù forti e accussì aviri lu preduminiu ‘n capu li fimmini e lu territoriu… lu territoriu d’unni abitanu. L’usanza di sti armali è all’origini di un modu di diri palermitanu. Quannu un omu o una fimmina, sunnu ditirminati e lottanu cu tinacia pi aviri la megghiu nta na discussioni o una situazioni, si dici ca sunnu “corna duri”.